Yu ta nro nrai xín nama ha fa kein ta nro nrai xín nama, da kutui kai chónxi, ha nro nrai ta a mini tikuii kein ta nro oni nrai ti kuii xin fa a nama tán.